Utarok ko nza̱ á ntak ntán ntar nra nda atarok nggo amma pa̱ mmaɓu ununggwan wa tarok te mmaɓu nna ɓu tar nra nda nkur nung ka̱ ashe nzhi, ɓu ra nda nkur nung ka̱kul pa̱ mmaɓu na ɓu sat wa anəm uga n dər atak te amma pa̱ duk ntəm ɓu ntəm isur, onəm tang iga ra, ocha tang iga ra, ovan i tang i ga ra te, mmaɓu na tar nra nkur nung, ntar ngga nra nda atarok mal pa̱ utarok atar achwan pa̱ nna̱ne te utarok tar chit ga nra a yà pa̱ u dade ka̱ gbai te ɓu nəm achwan pa̱ gba̱pchi, te nkpang ká̱ mungsur, ká̱ ìpin te mi jumung nsur a wó ɓu wá ká̱ ipin nna chit te ɓu fa ɓu ga ayin ɗak, ɓu te iya̱m nri ya pa̱ u ri ka̱ alum ka̱t ma, ka̱ azwam ta te ɓa ɓu ya kpang ɓu ri, iya̱m nri atarak nkpang wa ananjuwal, u ɗom kpang ya ka̱t, iya̱m nri atarok wa anangjuwal. aku, aturet, ngwan va̱ utarok i ri va̱ mi makmak te nəm ivəng ta ka̱ lokachi va̱ ntəm ika, kuma wa mma ngga ntəm ika te makmak mi nəm iva̱ ta wa iya̱m nri va̱ mma yi utarok ko á. Akpang te, ko nza̱ achu nggo irirì, amma va ma iyi tarok ko te wava kun ta amum na ya va tarok iri i gwan na ya a nanjuwal afi na ya aku na ya te iyam ri tarok amma mi rayan ki vata kat mi ri vata ka lum kpa kpan izir unim kawai u tim Amma iga n ri ki ìzwam kan mi ra te ngkpang, ki nungpin te bu wa mman isur ayape ivinvita ba yawo wa ga nanjol ka ga aku tate aba yawo te iva̱ ta te ima ri ka lum ko kuma ya mi gigaya ta bu ya kata. nce utaroh iwa nce wa kakul inok wan mmun sur, kakul inok bu gigaya te bu wa ka sha ram te bu nim inok nman so iya kate bu wa inyi bu wa nche ma bu van bu wa nche wa,. utarok ma ka nnyi mmun nso ka̱t, amma utarok ka̱ nak nna pa̱ ìpikur ka̱kul mma nəm na ká̱ ìkur te mma aɗareje nnà makmak te utarok i wa nche nna so iya̱m nri atarok na ta, utarok wa i tar nra nkur nung, ununggwan uwa tar nra i kur nung i le te uyen i tar te i le asa̱l uchar te ununggwan wa i tar, amal pa̱ ununggwan ara nda mma agələp gələp, ka̱kul pa̱ ya̱m iro i wong pa o nap ka̱ gbai te mmaɓu a ɓu fa gbai amal pa̱ ununggwan n ra nda ká̱ njijak a yà atarok ka̱t. A yà pa̱ iya̱m ro a wong pa̱ o nap ka̱ gbai te mmaɓu na ɓu fa gbai, ɓu dər pa̱ ìza̱ ka̱ nnap ká̱ gbai yà, te nra nda ka̱ ijijak a yà utarok ka̱t nwong jijak nna i yà utarok mma nna ɓu ra ikur nung mma na ɓu mor ɓu wong ɓu dər iva̱ngva̱ rega yà chit ka̱ gbai á so ya̱m nri atarok nna ta va̱ i kung ka̱ ipin t ɓu wa mung nsur ká̱ aruwong te ɓu ri wa ngkpang, then oga ava̱ngva̱ ɓa ta wa iya̱m ri atarok ta te, iva̱ng ta te, ko nza̱ awalang nggo á yà ka̱ alokaci aga nriri ka̱t, te ko nza̱ awalang nggo te ɓu ya nnyi ɓu teɓu ri nyi ɓu ri. Utarok a ká̱ akəri pa̱ ɗongdong oga minang, iyuwu nna yà pa̱ ɗongɗong. va utarok iyiyak ka̱ lokaci cho, ada̱lka̱n nna yà mi ri oga alyangshi, iya̱m atarok nna yà ta va̱ utarok nyi ko. I vəngva̱ ɓa fa ɓa ta̱ te utarok nnyi nna ka̱ apal ka̱ wai mi dər a̱ ìwu, mi wor pa̱ iya̱m nri iyə́l te utarok damu ká̱ iva̱ ta ka̱t iva̱ utarok damu ká̱ te iva i kpan unəm kpan i na nkam na ɓu təm ko á te iva ta na i na nkam utarok te nna iya̱ nri atarok wat va̱ mma nyi pa̱ mi i ri ka̱ lokaci va i na nkam a ɓu ka̱ inok wa anunggwan ɓu nəm á te utarok, iya̱m nri atarok nna yà ka̱ ɗi, a yà mma ka̱ ngga ɓut wa ləp mma ga a ɓut ka̱ tak igaya mi ta na ka̱ daro wur na ka̱ mala, mi kung na ka̱ mala, mala mi kung na pa na, mi yar mi nak ìkpáng tarok mi ri ka̱ ashe aro nna à mi wor pa̱ dakdai a dakdai ta e ikpang tarok kang mi gun na ɓu ya na ibəbal wan ta̱ mi nak kəri a wó ka̱ ashe nna ta kpa o ri ka̱ ashishe nna ta kpa, i ya ká̱ ikpang acham ka̱t utarok i nəm nfani ká̱ ìkpang adakdai achuwal aga n ta ngkpang nna ya kpa mi kal ká̱ ngbət ntarok, ngkpag mgbət ntarok na ya mi me ká̱ ame. Mi kal ngkpang ka̱ ashe nna ká̱ a fifan mi chi ko mi kal ká̱ na abugali ka̱kul nəm akəri, wa nva̱ nkung te mi use mi nəm na ká̱ ndalka̱l na. mi nəm nfani ká̱ abugali na mi chi na ko, so mi tai ngkpang ka̱ ashe adakdai na ká̱ achuwal kang mi ri, mi tai ngkpang unəm ka̱ ashe ikpang acham ka̱t mi kal ngkpang ka̱ ashe gbət acham ka̱t mi use gbət a me va onang yi wong ta̱ i nəm nfani ka na mi ri, iya̱m atarok iro lyam ivəngva̱ mmayi ka̱ nkukung ta̱ ka̱t, iro i ɓa ya m ɓa ya ka̱ apal nwong ɓa ya ka̱ apal va̱ mmayi ka̱ nɗyiɗyang ta̱ amma utarok te, inok atarok te iya̱m nri, nnəm nfani ka̱ iya̱m matmat va ta kuma i ri ngkpang ka̱ ikgapchi ka̱t utarok iri ngkpang ka̱ awo a lakchi na ta̱, awo mma ɓu ɗak ɓu nal ka̱t ma ɓu pa awo ka̱ ashe ngkpang ɓu ri alokaci chi e adak ya pe ka̱t ndəng nwa wa nna ta̱ pa̱ wa mma ɓu pa ka̱ awang va̱ ta ko oga iya̱mkang va̱ i wa mma ɓu wa kpa ko ka̱ she awang ɓu pa ndəng, masamam utarok i wa ndəng ka̱ nung wang.